No loko jaune koa izy, gny tonga andohako ato voalohany da ah vonikazo, ohatsy hoe, tournessol regny, regny zao jaune. Ah gny magnaraky zao novo tonga andohako koa vo miresaky tournessol avao sika, da gny menaky, menaky koa jaune.